une ipindi iki ndiisili kama ndili nibahati, amaisha kondile kunyumba, kwasabu ndini wakati mugumu sana, maisha kundisinda ishia maisha gatabu sana, lakini kila kundilula itabu iji ndinajo jira au ilitatizo lindindinalyo lila ntaha! ivi ilitatizo ili jundilitatula ndeeti? ushangaa apanga pavusiku ndisila hera, nandikwerewa ihela ijo ndipata ndaku, alafu ndinisida ijilondie hera, Lakini pavusiku wiwona apanga pavanu muhaka namunzira, apangapa avana vikutovela isimu, mamakili ulindakwe Istrida witire ndirisehemu furani au ndiri kunyumba, itasikula kuno kulinimbombo, tayari wuna sivombile imbombo jira, kwiluka ukuti apa lino, ndikipulika ala ndipatile imbombo. Lakini, bahu apo ndikisa tena ndikatamaa, amaisha gala ndikisa ndikisa ndikapata imbombo kuno, ndikaona ndinufu- nafuu amaisha kwasabu inafasi kama iji nandyategemere imaisha kana ukusika kama kuno. Lakini ndikatama ivi ndikawa ndikawa mutabu mutabu baadae ndikavona ntowewewe isimu jakuta, witse kuno, kulinimbombo. Haya maisha kama kundikipulika najune ndirimla.